Ta kikueí ta ná ho o on. na vixhii a na ini, kue kani kandri xhian, ta koin no doctor ta tata ká kí a tata koí, taxin najan ta xa nruvai, ha <hesitation> nanravii xhi mio yó tá davaxhichí ta xhinri ho o on. tute tute mino kastila, tute mino ke nruchíi ta ho o on. a ki lia ho o on. nunguan ki ti ta kuali kuali yó ta kuchí nruvaxhi ná ke kaní nroxhí.